നല്ലപുരന്ഗു വന്തേ നാകു ഇവി ഗുര്ഥുകുവസ്തൈ അന്ദകരമ്, രത്രി, വിശ്രന്തി, നിശബ്ധമ് ഫശിഓന്। ഏലേഗന്ത്, ദ്രേസ്സ്ലു, ബ്ലച്ക് ലേഅഥേര്, ജച്കേത്, ച്ലസ്സിച്। സ്ത്യ്ലേ ശക്ഥി മരിയു അധികരമ് അധികരദുസ്തുലു। ലുക്സുര്യ് ചര്ലു ഫോര്മുല ലൂക് മ്യ്സ്തേര്യ് അന്ദ് ഏന്ച്ര്യ്പ്തോന്। അഗ്നതമേന ഭവലു ഥ്രില്ലേര് സിനിമലു ഭ്ഹയമ് മരിയു। ഗൌരവമ് ഹരര് അമ്ശലു ഗ്രവേയര്ദ്സ്, ഗോതിക ശൈലി।